Saaña chi jatnainida sa'ada in nteya'a o in xita xe'en chi asixe ja xita xe'en skasuyo te tnao xe'en tnao ñii te nukuniyo tnao jaku nteyu ntuchi te asixe ja.